لو كان عندي الاختيار كنت هفضل اني مكونش مضطره للنوم ودا لان النوم بياخد جزء كبير من وقتنا ولو مش مضطره للنوم كنت هقدر استغل الوقت دا في انشطه تانيه سواء للدراسه او الشغل او الهوايات وعدم الحاجه للنوم ده هيخلي عندي طاقه مستمره وهيساعدني في انجاز المهام بتاعتي